Për të gatuar një vakt të ngrirë në mikrovalë, hiq mbështjellësin e jashtëm dhe bëj disa vrima të vogla në mbështjellësin që mbulon ushqimin. Vendose vaktin në mikrovalë dhe cakto kohën e rekomanduar në paketim, zakonisht midis tre dhe pes minuta. Pasi të jetë gatuar, lëre të qëndrojë për një minutë para se ta hash.